Rafigi al bidor al biʼelim al lugga biʼelima bilen amma gaid bilga leyya gasi tiʼellima, ban saha bikon ihawil kan kef ke kula ilkallaman luggadi giddaman nas al hu miʼaqid humma al fina aktar minna, finshan kan hida biʼedulu wa ihawil ilkallama bigul taji le gid daman nas finshan das bi saʼi.